Ndima ya sabuni ni kufua. uka- ufue nguo zing'ae ndio ndima ya sabuni, Ndima ya sabuni ni ya kuhakia maazi yaki yaken na sabuni, ndima ya sabuni ni kusunta vyombo, vyombo pia vyasuntwa na sabuni ni ndima ya sabuni, ndima ya sabuni ni kufua <hesitation> ndima ya sabuni ni kufua, kuosha vyombo, kuhakia <hesitation> <noise> sabuni ya unga nawekea nguo, nafua na- nafuana nguo, sabuni ya kipande nahakia na kuoshea vyombo, sabuni ya mazi natwea deki na chaa <hesitation> sabuni hizo za kufia na kufichafa nguo, ya kuehaka pia, ku- kusichafua ya mwili, <hesitation> ya kutwaa deki usichafua chooni <hesitation>